I grow up in montserrado clara town precisely but a was na sunni easy for us the a was not sunni easy for us the because when ley rain she fall when ley rain rain like that when la rain rain heavy like that ley community <hesitation> ley water can stop you to your knee sometime we will beat water from ley house a can’t be small thing for us and then school business all ley things them it was a very hard thing for some of us but thank god we see ourself among our friends neh today.